पहिली आमी मैदा घेता आनी तितुन यीस्ट, उडीक घालतां आनी पिट्ट करतात। यें पिट्ट फुलोवपक बहिर थयता। मागीर पिट्ट रोल करून राउंड करतात। हाजेर आमी सॉस आनी चीज घालतां। सॉस करपक आमी टोमाटा, मसाला आनी खूप किते गारता। हेजेर आमी पनीर, काणो, मिर्ची आनी टोमाटा घालतां। ये मगरीर भात्तिन गालून सिजायतां। गरम गरम बाहेर कडून पिझ्झा कातोरता आनी पिझ्झा त_यर।